Ny tena tiako loha zany a de mahandro ao an-trano no tena tiako a, hafa ihany ianao le mahandro an'le sakafo hohaninao isan'andro fa saingy kosa ohatra hoe rehefa any an-dàlana any ianao a na ohatra hoe misy fotoana <hesitation> maika tsy maintsy vonjenao nefa tsy tratra ny mahandro sakafo de tsy maintsy mamonjy hôtely kely ihany ianao de misafidy an'zay sakafo tianao fotsiny ianao zany a de tsy maintsy hoe voatery mihinana zany ianao amin'iny.